Аввал макаронро бо каме сабзавот ва чошнии оддӣ мепазам. Ҳамзамон, як табақи салати зуд бо помидор, бодиринг ва панир тайёр мекунам. Барои ширинии сабук меваро бурида пешниҳод мекунам. Нӯшокии хонагӣ ё чой низ омода мекунам. Хӯроки оддӣ, вале бо муҳаббат меҳмононро хушҳол мекунад.